أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق هي إنه أحد قالي إنه الحياة ما تستاهل، وما تخلي الموضوع يزعلك أكثر من ساعتين، بس فكري في الموظوع شوية، بس قبل لا أروح أنام لازم أكون خلاص نسيت ذا الموظوع يا إما حليته يا إما خلاص يعني هو إذا ما له حل أنا ليش قاعدة أفكر فيه ذحين؟ فمع الوقت صرت أطبق ذي النصيحة ومرة أحس إنه ارتحت من بعدها صراحةً.